Nti aboa baako a ɔwɔ wiase a, n’ani ate a n’adwenem abie a n’ani da hɔ pa ara baako yɛ kraa. Kraa yɛ aboa bi a n’ani ate yie firi sɛ yɛwɔ fie koraa no, kraa, wo ne no wɔ fie a ɔbɛtim aagya ne nane wɔ baabi. Wobɛhwɛ ɔrebɛyɛ a ne waatutu fam ne waagya ne nane wɔ hɔ. Ɔwieeɛ ara ne waakata so kamakama. Wonhu da. Sɛ nyɛ sɛ pampane bi ne wobɛte ahu sɛ ebia kraa bi agya ne nane wɔ ha a anaa wote pampane bi ne ɔbɔno wontim ntena ne wobɛhwehwɛhwehwɛ hɔ a, wonhu sɛ kraa no agya ne nane da. Ɔno koraa no, wobɛhwehwɛ aabrɛ ansa woaahu nti kraa deɛ, ɔyɛ aboa bi a n’ani ate pa ara ne afei so adeɛ baako a ɔyɛ ne sɛ, sɛ ɔpɛ w’asɛm a, dabiaa ɔba wo nkyɛne. Sɛ ɔba wo nkyɛne ne woyɛ ne kaakae, ne wopam na a anaa wode adeɛ yaayaa yɛ na a, wobɛhu sɛ firi saa berɛ ne kɔ no, ɔmma wo nkyɛne bio. Ɔyɛ te sɛ nnipa woyɛ adeɛ ma ne yɛ ne ya a ɔyɛ na a.